जमीना मुडी रैंण वाला जानवरो मा गिलहरी चूहा. सांप छन। एक अलावा जन कुछ कीडा दीमक माटा कीडा भी। भूमी मा जीवन बितांदन।